Raha misy laoka may an, dia alaina tao aloha ilay may igny. Karokarohina amin'ny sotro, dia sasana madio tsara ilay vila- ilay lapoal.